Flivari tek i na ë moi i kalivarit, mo çë ngë mënd e shoh atë kalivar, ngë kam mësuar kurrë ne të los ne të vu façerën, u façerën ngë kam e vunë kurrë, edhe përçë na façerën kemi e vun na ditë, ngë kemi mbzonjë kalivarin.